Bueno pues in antes catca manteca amo ica asiste nochi nichihuaya más in yeyetsin itla pues horita aceita tsoyonia chiguilia daño mtecaocse sabor in manteca por eso amo nequi manteca sa ya de aceite tsoyonia más in comida porque in manteca no pues cuitla por ejemplo ica tamal ichigua ica manteca tsoyoniaya ica molí ajam ocuel más que in gordita y ca manteca icon todavía ajam gan sequi aceite in manteca amo porque sequi nechuiguilia daño non para in gordita itla ocuel Guan aceite pues aco niqui tlalilia sequi chiguilia daño depende in aceite por ejemplo aceite de inorita quishto casi amo cuali non ninqui tos den antes in manteca ica ammtechiguilisque pía in sabor sequinpues aco por eso usan el asite dañino pero debe cuica in aceite